انا مادابية نروح نشوف فيلم وحدي لانو بش نشوف فيلم لازملي تركيز وكي نكون مع كش واحد ولا كش وحدى راني نفقد التركيز من الافضل انو نروح وحدي ونشوف الفيلم ديالي وحدي